: أكتر حاجة <hesitation> ولا موقف كضحك وفنفس الوقت كخلع طرا ليا فحياتي هي ملي حاولت نسوق أمل مرة طموبيل. كنت غادة في وسط الطريق، محا فرانيت على غفلة. كنت مركزة بزاف على الطريق وكنت على بالي كنصوچ مزيان، حتى في واحد اللحظة خرج ليا واحد الوموبيل أو خلعتني وخا هي كانت بعيدة عليا، ولكين أنا شفتها فحالا قريبة، وفرانيت على غفلة